<noise> E hofantrano aminay aty moa zany da arakaraky gne hazakabeny sy hasarany, raha izy e tena sara da agny ame <hesitation> ray tapitrisa, raha izy gn'antonontonony efatry <hesitation> efatry hesy, fa raha ize tena rasy, sy dia sara loatry zany fitaly.